Vii ja'a jna'añu, vii kutuñu ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́nñu, kú lo kuu janijna'añu xi nda'vi kuuso su'u ye nda kuunchi ye jne'nu te ni kii va'anchi ñuñayivi, te yo'o lo kuuñu ikuexi te ko nana nda kuuñu ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́nñu.